حالياً أعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي لأنها سهلة وفي متناول اليد <hesitation> خلال ثواني أقدر أني آخذ الجوال وأعرف الخبر من مصادر موثوقة أو من الوكالات اللي تكون <hesitation> موثقة ومعروف إنها أخبارها كلها صحيحة.